اكيد لازم يكون للافراد حق اختيار البلد اللي يعيشوا فيها علشان دا حق انساني اصلا يعني دا حقي انه انا احدد البلد اللي احبها واللي احب اني ارتاح فيها واللي اعيش فيها واللي احس انه انا في امان بس اكيد اكيد حق يعني لازم يمتلكوا اي بني ادم في الدنيا دي.